A wawan ndesa kusel maa ngam toy wonno ko lamma e inaare ko wodi fewugo ba nder firji, malla bo a wawan lira kusel maa na yoori e nange. firji Laawol resaaki kusel ngam neba wonnaki.